وجدان ہیکہٕ فٲصلہٕ سٲزی منٛز اہم کردار ادا کرتھ، خاص طور پٲنٹھ ییلہٕ ڈیٹا ناکٲفی آسہٕ یا صورتحال پیچیدٕ آسہٕ: فٲصلہٕ سٲزی تیز کران، پیچیدٕ حالاتن منٛز مدد کران، نمونن پرزناونس منٛز چُھ مدد کران۔